E ben, tanto gh'é unna differensa fra a giacca e o giachê. À parte che giacca o l'é un termine italian, donca anche lì besorriæ fâ tutto un descorso. Però me vëgne in cheu prexempio a giacca à vento, ch'a se deuvia quande tia do vento e quande ceuve, e i giachê, i giachê vëi, eleganti, che se deuvian quande magara se sciòrte e se va inte un pòsto donde beseugna vestîse eleganti.